Ny fomba tsotsotra anaovana lasopy a dia: mana- mahandro taolan-kena ianao a dia rehefa masamasaka iny a dia arotsaka ny legioma, dia miaraka andrahoina ao izy a, de rehefa masaka dia aroso. Misy ihany koa ny lasopy atao am'paty a miaraka am'toton-kena, rehefa masaka le paty a dia <hesitation> vita.